फ्रांस जु ची पश्चिमी यूरोप मा स्तिथ योक देश ची किन्तु येगु जु भू भाग ची उ संसारा मा अन्य भागु मा भी ची पेरिस येगी राजधानी ची अर यू यूरोपीय जु संग का सदस्य छिन ये छेत्रफला हिसाब से यूरोप म सबसे बडू देश ची।